أكيد بين على الشجرة, أصلاً أنا من محبين الطبيعة, فأكيد بختار الشجرة, ليه؟ علشان شعور المغامرة, وشعور الإندماج مع الطبيعة, ورائحة الهواء النقي كل يوم, مستحيل يعني تتعوض, غير إني بخاف من البحر يعني صراحة.